Do të më pëlqente të shkoja ditëlindjen time në një mënyrë relaksuese, ndoshta në një vend të qetë si një plazh ose në male, larg nga qyteti. Do të ishte një ditë e dedikuar për relaks, me një darkë speçjal në fund të ditës për të festuar me ata që më janë më të dashur.